Makanan tradisional mane oka ngone yang pa aka mena adalah o dalu dalu pa tia pa aho mena ngodo jamuan mena perlu pa pake odo de pa udo mena mo pesta adat nako tampa ka duga de po odo de ka po odo biasa po rame a ma rame ma hado mena adalah o minuman berupa o dalu po tiha pa ahono de asa bersama sama pa odo ma goko jamuan oka de maena asa posi rame o kepala mena atau pesta maena